. Ãmi ñkemáná ké útú íke̱d imọñté. ámi, núṉ mkpo̱ṇ ke̱ utu ikod imonte ami mkpo se ami ṉkésénkud naho ndehe Eto̱k- eto̱k de, ũsúṉ iki ñfo̱nó <hesitation> ìdo̱ñam u̱su̱n afon nyen, aye áyié uliáha ñṉé na̱ha̱ ámi̱ ṉke̱kud ṇaha nkekud eto̱k étok adé ána̱m ami ami nse ko̱p i̱nemechit mba̱ha nkpo̱ sé a̱mí ṉkúd ke̱ ídaha. ini emi ayesin echit ase anem mien áta èti- eti, ukpuho̱ ñkpo̱ ãba, ãkan naha akede akpa nisáḏehe̱ iḏahá ntalami nkpo̱ uwad ikisi iwada ntei̱é ke̱ usuṉ ájid ámi, akene naha usún áké ábá jkúsi ida̱da̱ iko̱p ujo̱ mkpo̱ uwa ke nte nfen, idaha mmi ikákáma áyẹn aji̱ḍ ịkud nkpo uwad ke, ãye̱ṉ ajid, ikisi, idada, ikopde ṉsuho̱ idaha ojid ikúd ké ẽkéme ũtan iko, idaha, ami ñkemanake ndu̱k utu̱ ikọt imo̱ṇte ámi, nahá nkpọ aba nfiṇ ami ikisi ibaha ntele usun, agwo, ikisi ikude ata usun isáhá, usu̱n ama aniok átá éti- éti áde ñfin ami, u̱sún áfo̱n Idaha ajid ikidehe eto̱k eto̱k dé isi igwo̱ho̱ ikáhá m̃mere ima iñón ísi̱ká mmilé ke ilúng ágwọ ejo̱ ámá asijém ikúm ájid isuk iwile mmilead ade imá iýo̱ng uigwó ufo̱k, ette ami ald awa nsu̱to mmile ké afo̱ akeka ákpéné íyo̱ng nfo̱m? ami ámila nu̱n nwó ange iyo ké nweho̱ ñsẽ nká a̱bá útọ mmile áde. ñún ñche ṉḱpo̱ mbáhá nḱpo̱ m̃milé áde náhá ejo̱ ámá ñtọto̱ho̱ ikúm. Anu̱n ñlák ñyọn ñyọn ñkeṉe iko̱ sé étte̱ ami, áké tán. Náhá ajid, ikipeneke mmile úsén ṉfe̱n so ade áma anam ami ñse ñkpo̱n uto̱n nọ újọ iko̱ etté ami nsuk mmo̱ nkámá áḍe ṇkpo̱n, nkpo̱n nkpo̱n ñkpo̱n ñligwọ se ami nwo̱ ke nkãha ába mmile, ke nwo̱ nkálá aba uto̱ mmile ñkéséke mwile ké ẽto̱k eto̱k, de nwile ke ṉkpeṉuk ṉwili uto̱ ṉwile ade oke owo, nde agwo̱ nlo̱k, da ámi ntéke mwile nyem nkpo̱ nfer nṉám, ánye áde utóm ami nse̱ke̱ ñnam jdahami ṉkámá ñwa̱m ĩdem omi ńńe̱ ufo̱k ámi